Lallai mi nana ta ɓelɗum to himɓe warai ɓangal am amma waaɗe ka na mi anɗa ta ko goɗɗo wari ko goɗɗo warai